Vôtosiky tan̈abon'ny latabl ity drako kapilanao ity latsaka, azalahy! Ten̈a ny azafady drako e, ten̈a ny tsy haiko fekiny ràha mahazo izaho teo, vôkon̈ono tànana-nakà ràha io. Izy kà mety misy kàra ty aminakà, soloako izy ity e. Indesiko aty izy amin'ny herinandra izaho mandeha aminao aty.